<noise> kɛndɛ feŋɛ kɛ mu nú anú bɛ fiyaɔ anuã nú wae anuĩ kikɛ tee lɔ wa. amu lifiɔ anuĩ táa anuĩ lɔŋ feŋ kpao, yɔ kiinú taɔ keŋkundúɛ bɛ keŋkundúɛ wae a bee lasa gbi kɛ teeɔ hiŋí naĩ mã. keŋkundúɛ ai na jɛima wa ai kɔɛ lɔŋ ai mɔɛ nuã kɔɛ lɔŋ, tee lɔ abɛ saaɔ abɛ kiɔ, jɛima wae mu lɔɔ keŋkundúɛ ai lasa kɛ, komú vai mɔɛ yaa sa tɛi laa andɔ keŋkundú a ya kɔɔ lɔɔ tee lɔ nai maã kɛ i yaa sɔa, komú keŋkundúɛ a wae ai lasa kɛ lɔɔ lifiyɔ wa, a bɔɛ nu bɛ kiɔ abɛ beena abɛ lɔŋ feŋ kpao na, kii taɔ yɔ kaiɛ too nú bɛ, too nu anu bɔɛ nú bɛ kiɔ ánda bɔ anú bɛ lɔŋfeŋ kpao na. kiimú taɔ yɔ kai <hesitation> su suɛ kɛmú aa aa aa ai ai boi lɛi mɛnu kɛ boi ba mɛnú kɛ, anu wae jɛimaã a kee lɔɔ, anda tee fɛɛe lɔɔ kɛ anda táa anuĩ sa, keŋkundúɛ wae alɔ ŋbee kikɛ na woa bée kpɛɛ woa tie kiɔ kɛ ŋgai ŋna taa ŋmbɛ taa ŋ mɛ mɔɛ nuã nuã kɔlɔɛ nu lɔŋ mbɛ a bɔɔ tiɛ ŋ mbɛ ŋ mbɛ naã na leŋɛ nu ye.